طعامى المفضل فى العموم هو الخضراوات والفاكهة، <hesitation> لا ما بتختلف حسب الوقت خلال السنة، إجابتى ثابتة دائما، أنا بيعجبنى أكل الخضار، والفاكهة، والأكل الصحى، <hesitation> هذى الأشياء اللى تمد الجسم بالطاقة، لكن ما يعجبنى الأكلات الثانية الكثيرة المختلفة.